Sèèùm dawà kiìŋ naŋ hìɛ̀ŋ nyaàŋ hùmooɛ̀, e nɛ̀ŋje bìa, mùŋ naŋ nyùnò nɛ̀ŋjeɛ̀ fòiŋ weè fòlà mùŋ yàiŋ yɛi jè sùà. E nɛ̀ŋje bìa nàŋ nyɛnɛŋ nyaàŋ hùmoo yèè maŋ mùàŋ. Sèèùm tie yɛi mùàŋ maŋ, è nyɛnɛŋ maŋ kɛ̀ɛ̀nɛ̀ŋ nyaàŋ hùmoo. Maŋ mùàŋ taìŋ nɛɛ̀, e mùàŋ kɔnèɛ siàŋ. Maŋ mùàŋ maŋ, e mùȧŋ kɔnèɛ è bie nyaàŋ mɔɔ̀ŋ, è nyɛnɛŋ sɔɔ̀sùà muìŋ nɔ̀ŋ haòò. Maŋ mùàŋ maŋ nàŋ hiàŋ nyaàŋ hùmoo yèè nɛ̀ŋje bìa.